Gne karazany e saosy ty, da aty avao koa e mahita an'io sha: saosy tomate, saosy curry, saosy béchamel, a saosy blanche moa zany saosy béchamel avao koa zany, saosy sôza, saosy fromage, saosy vinaigrette, izy aby moa zany, la sy diso iaho sa.